Itar tru hakats hamansi tar tra niati tar e kto wna, nona rebna tekar tru tatapa pan te tsine gage gam- man. e gam- man emas tratra haniga hamanasa tra mamana ken ka mamana ken kannan te takui ni hanna han i tagaga. bte hate nina rebna kamine hatakei paplakua mammana ken ka kalama batme kami tagaga traha a tapalan rebna e har hamansa meri tra man tawa a kate tspenu maska tum bte hal halena tra mamana makum e tsinera tawa e kto homiena u tski tski, tra kannan a kannan temne ela hanigna btemne pot tu hanigna. Na kalan kokou e longo hamanasa sne. Se gam man ka tra tra hanigma tra karke bte skel sna bte tar tarna kaniga naka womi. Tra ka womi, kamne yantuen tuke tum nasini tagaga bte hale namen ka womi e mas hakto pi noku nenen. Tra ka niga e mas hale namen.